Bagdar bagiri arraqam min assifir le ashara khamsa be gira mukhalada masalan sifir, tisaʼa khamsa, arbaʼa, talata, sitte, tinen, sabaʼa, ashara wahid, asharaa.